ईरान ऊ मौसम बहुत विविध दु, हुदो ईद विशाल देश तौ, दवा अलग अलग जलवायु क्षेत्र दु। ईरान ऊ मुख्य रुपिस चार मौसम दु, वसंत, ग्रीष्म, शरद रंग, शीतकालीन। मौसम ऊ मुख्य विशेषताएं, सरदिया, दिसंबर स फरवरी तंग, तापमान आमतौरिस जीरो डिग्री सेलसियस दस डिग्री सेलसियस तंग निच, हदौ समय वर्षा ऊ खातिर कम समय निच। वसंत, मारचिस मई तंग निच, तापमान धीरे धीरे बढेच | पेड़ पौधा हरा भरा हाचेद। ग्रीष्म, जुनिस अगस्त तंग, तापमान बौधि निच, दवा मौसम गर्म निच, जुलाई औसत तापमान पैंतीस डिग्री सेलसियस तंग निच। शरद, सितंबरस नवंबरस तंग, तापमान धीरे धीरे कम हाचिद, पेड़ पौधा शवीग रंग पीग हाचेद। निंगानु ध्यान रखेन्नौ महत्वपूर्ण दु ईरान ऊ विभिन्न क्षैत्रो मौसम भिन्न हाचिद, निंगानु नेम ज्ञयाच निंगानु हाम क्षेत्रों बीम ओ दु यात्रा लान्नौ।